frakkar urðu í dag heimsmeistarar í knattspyrnu í annað sinn þegar þeir sigruðu Króatíu í Moskvu með fjórum mörkum gegn tveimur frakkar í Reykjavík voru að vonum kátir að leik loknum yfirlæknir á Vogi segir unglinga í harðri neyslu hafa orðið

í kerfinu í vor var áveðið að taka ekki við unglingum á Vogi en þar sem stjórnvöld hafa ekki fundið

annað úrræði er það þó enn gert Alþýðusamband Íslands hefur áhyggjur af stöðu fólks í húsnæði á vegum vinnuveitenda starfsfólk geti veigrað sér við

að kvarta undan slæmum aðbúnaði eða kjörum af ótta við að missa húsnæðið þúsundir mótmælenda söfnuðust saman í miðborg Helsinki í dag með skilaboð til forseta Rússlands og Bandaríkjanna sem hittast þar á morgun viðamiklar öryggisráðstafanir hafa verið gerðar vegna fundarins góður veiðihundur getur bæði einfaldað og

aukið ánægju segir prófstjóri í prófun veiðihunda hundarnir þreyttu próf við Þjórsá í dag unglingar í harðri neyslu hafa orðið út undan í kerfinu segir yfirlæknir á Vogi í vor ákvað sjúkrahúsið að hætta að taka við unglingum en gerir það þó enn því stjórnvöld hafa ekki

fundið annað úrræði sérfræðingar Barnaverndarstofa telja þörf á fjölbreyttari lausnum fyrir hópinn

með félagslegum úrræðum fyrir þennan hóp á Stuðlum er neyðarvistun og meðferðardeild og úti á landi eru tvö

sumir úr hópnum þurfa einnig sérhæfða heilbrigðisþjónustu hana hafa þeir fengið á Vogi við höfum talað um það lengi að það er skortur á

fyrir þennan yngsta hóp sem er í hættulegri vímuefnaneyslu og er líkamlega veikur þau eru

unglingarnir dvelja á lokaðri deild sem ætluð er sextán til tuttugu ára en eiga þó í einhverju samneyti við eldri sjúklinga í apríl var greint frá því að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefði til rannsóknar kynferðisbrot gegn sextán ára stúlku sem átt hefði sér stað inni á Vogi stuttu síðar tilkynnti s á á að hætt yrði að veita ólögráða einstaklingum

meðferð á sjúkrahúsinu í samráði við stjórnvöld var þó ákveðið að Vogur myndi áfram sinna hópnum þar til önnur úrræði væru í augsýn Valgerður segir að fram hafi farið alls kyns vinna í ráðuneytinu enn bólar þó ekkert á nýju úrræði

nein skilaboð frá ráðuneytinu um að svo sé komið þetta er ekki eini vandinn Barnaverndarstofa telur líka þörf á fleiri félagslegum úrræðum

grannt var fylgst með úrslitaleiknum hér á landi Króatar og Frakkar á Íslandi komu víða saman í Reykjavík frakkar sem við hittum að leik loknum voru að vonum fólk lét ekki rigninguna í Reykjavík stoppa sig og safnaðist saman á Ingólfstorgi á risaskjá stemningin var mögnuð og Frakkar héldu niður í sér andanum síðustu mínútur leiksins þessi skiptinemi sem fréttastofa ræddi við í seinni hálfleik var bjartsýnn á að Frakkland myndi sigra

það vantaði ekki gleðina og fagnaðarlætin hjá stuðningsmönnum franska liðsins þegar úrslitin voru ljós þetta er í annað sinn sem Frakkland vinnur heimsmeistaratitilinn í knattspyrnu

á að starfsfólk sem býr í húsnæði á vegum atvinnurekanda síns kvarti síður ef réttindi þeirra eru brotin mikilvægt sé að gera heildarendurskoðun

á húsaleigulögum og bæta réttarstöðu leigjenda færst hefur í aukana að fyrirtæki hér á landi sjái starfsfólki fyrir húsnæði á meðan það starfar hjá fyrirtækinu þá eru dæmi um

að vinnuveitendur byggi sérstök íbúðarhúsnæði fyrir starfsfólkið til dæmis er IKEA að byggja fjölbýlishús með leiguíbúðum fyrir starfsfólk og kalkþörungaverksmiðjan á Bíldudal a s í hefur gagnrýnt þetta fyrirkomulag á þeim forsendum að þetta setji starfsfólk í erfiða stöðu gagnvart vinnuveitandanum hættan er sú að þessu tvennu sé blandað saman

og svo framvegis félagsmálaráðherra hefur boðað frumvarp sem tryggi betur stöðu þessa hóps a s í fagnar því en telur einnig þörf á heildarendurskoðun húsaleigulaga lögin eins og þau eru á Íslandi eru alls ekki sniðin fjölmennir mótmælafundir voru í Helsinki í dag þar sem forsetar Bandaríkjanna og Rússlands hittast á sínum fyrsta formlega fundi á morgun fundurinn verður í

viðamiklar öryggisráðstafanir hafa verið gerðar í Helsinki undanfarna daga eftir að í ljós

að Donald Trump og Vladimir Pútín ætluðu að halda sinn fund þar Finnar eru reyndar ekki óvanir viðburðum sem þessum

hittust þar árið nítján hundruð og níutíu

sjö árum síðar Trump og Pútín hafa hist tvisvar á alþjóðlegum ráðstefnum en þetta er fyrsti formlegi fundur þeirra fjölmenni var á samkomum sem skipulagðar voru í Helsinki í dag þar sem leiðtogarnir voru til að mynda minntir á mannréttindi

stendur einnig til að bjóða Trump velkominn til Finnlands hópur úr flokknum sannir Finnar stóðu fyrir þessari samkomu í Helsinki í dag og aðdáendur Trumps binda vonir við

Trumps binda vonir við ný persónuverndar lög tóku gildi í dag þau tryggja rétt fólks til að gleymast sem

ekki algildur segir lögfræðingur

til að gleymast er réttur fólks til að óska eftir því að persónuupplýsingar sem fyrirtæki

eigin persónuupplýsingar það er rosalega erfitt þegar þú setur eitthvað á netið að draga það til baka þessari löggjöf er ætlað að einfalda þetta fyrir eintaklingana þannig þeir hafi aukna stjórn á sínum

og geti þá beðið

frumvarp um ný persónuverndarlög var afgreitt fyrir þinglok í vor rétturinn til að gleymast hefur þó verið í lögum í átján ár á þeim tíma

hefur stafrænn veruleiki okkar breyst til muna og Vigdís segir að þess vegna hafi þurft að skerpa á lögunum þetta stafræna líf okkar hefur breytt því hvernig við hugsum og vinnum og högum okkur í okkar daglegu lífi það er megin ástæðan við þurftum skýrari reglur það eru stærtu fyrirtæki heims

ganga mestmegnis út á það að vinna persónuupplýsingar það er þeirra viðskiptamódel

rétturinn til að gleymast er þó ekki algildur réttur fólks til eyðingar á opinberum gögnum er takmarkaður hér á landi það er ákveðin varðveisluskylda á stjórnvöldum samkvæmt öðrum lögum þess vegna er þessi réttur til eyðingar

takmarkaður gagnvart stjórnvöldum ef nokkur matsatriði getur verið hvort rétturinn til að gleymast eigi við um umfjöllun fjölmiðla

til að eyða persónuupplýsingum eigi ekki endilega við þegar þarf

gæta sjónarmiðum um tjáningarfrelsi þetta þarf að meta hverju sinni og feta ákveðna ákveðna út frá því Bretar hefðu átt að stefna Evrópusambandinu fyrir dómstóla vegna Brexit ekki semja um útgöngu þetta var ráðlegging Donalds Trumps

í dag nýjustu tillögur bresku stjórnarinnar um Brexit mæta andstöðu í flokki forsætisráðherrans Trump blandaði sér með afgerandi hætti í umræðuna um Brexit í heimsókn sinni til Bretlands í vikunni þegar hann sagði að nýjustu tillögur bresku stjórnarinnar

um samninga við e s b gætu útilokað viðskiptasamning milli Bretlands og Bandaríkjanna

mætti í vinsælan

og selja nýjustu tillögurnar um afstöðu Breta til

við e s b eftir útgöngu Breta á næsta ári tillögur sem ganga til dæmis út á að Bretar fylgi reglum e s b að hluta til hvað varðar framleiðsluvörur til að hindra ekki flæði þeirra yfir landamæri tveir ráðherrar hafa þegar sagt af sér aðrir andstæðingar þessara tillagna í breska Íhaldsflokknum hafa verið með hávær mótmæli í aðdraganda mikilvægrar atkvæðagreiðslu

um tollamál í breska þinginu í næstu viku fylgi við Íhaldsflokkinn fer minnkandi og um helmingur breskra kjósenda vill þjóðaratkvæðagreiðslu um endanlegan samning um

óttast að miðborg Reykjavíkur tapi sérkennum sínum með þeim byggingum sem nú rísa við Lækjargötu miklar framkvæmdir eru í götunni og húsin sem nú rísa eru mun stærri en þau sem fyrir voru framkvæmdir eru hafnar við byggingu hótels hér á horni Lækjargötu og Vonarstrætis þar

var áður til húsa framkvæmdum hefur verið frestað trekk í trekk meðal annars eftir að fornleifar fundust á lóðinni forsaga málsins er sú að árið tvö þúsund og átta samþykkti borgarráð niðurrif

og að byggt yrði hótel með bankaútibúi á reitnum áætlað var að hótelið hæfi rekstur árið tvö þúsund og níu skilyrði borgarráðs fyrir framkvæmdunum var að nýja byggingin yrði í stíl við önnur hús í nágrenninu eins og sjá má á þeim teikningum sem sendar voru fjölmiðlum á þeim tíma hús Íslandsbanka var loks rifið í nóvember í fyrra í apríl samþykkti byggingarfulltrúinn í Reykjavík umsókn um leyfi til að byggja fimm hæða og hundrað og þriggja herbergja hótel fyrir tuttugu bíla undir nýbyggingu á lóð Lækjargötu tólf og endurgera

húsið að Vonarstræti fjórðu miðað við teikningar af húsinu er ekki lengur gerð sama krafa um útlit í stíl við húsin í kring líkt og upphaflega stóð til húsin eru að stækka og þar af leiðandi kom í ljós að fornleifar sem fundust við fornleifauppgröft í Lækjargötu benda til þess að búið hafi verið í Reykjavík fyrir landnám hérna byrjaði Reykjavík krakkar geta tapað niður lestrarfærni ef þau svíkjast undan því að lesa á sumrin níu ára Hornfirðingur brenndi sig á því síðasta sumar en hefur nú snúið við blaðinu og les fimm á dag þetta er

en hann kláraði þriðja bekk í vor og er núna mættur á bókasafnið með móður sinni síðasta sumar eftir annan bekkinn vildi hann ekki lesa heima og það dró dilk á eftir sér þá fannst mér ekki svona skemmtilegt að lesa og ég vildi ekki lesa og hætti því

missti ég allt niður og þurfti að að lesa tvisvar hverja blaðsíðu

ég nennti ekki að taka slaginn

endaði með því að hann tapaði niður að mig minnir þrjátíu orðum á mínútu

hafði verið kominn í það að lesa hverja síðu í sérstökum

en þurfti aftur að fara að lesa tvisvar það var fúlt svo nú í sumar ætlar hann að vera lestrarhestur ef ég les þá les ég svona fimm á dag og svona syrpu eina á dag hann náttúrulega vill ekki lenda í þessu aftur þannig ekki alveg eins

bók sem honum fannst leiðinleg þannig að við erum hér í dag til að velja nýja bók og hann ætlar að ætlar að standa sig þannig að hann er búinn að læra sína lexíu og Ðuro er ekki frá því að í sumar hafi hann orðið það sem kallað er fluglæs ég var að lesa og þá fannst mér eins og bækurnar væru skemmtilegri og byrjaði að lesa bara Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir læsisráðgjafi hjá Menntamálastofnun sýna rannsóknir að lestrarkunnátta það er mikil samkeppni um athygli

góður veiðihundur getur tvöfaldað ánægju þetta er mat prófstjóra hundaprófs sem fór fram við Þjórsá í dag hundaræktunarfélag Íslands stóð fyrir prófun á hundum í dag sem eru sérstaklega ræktaðir til að sækja bráð skotveiðimanna það er ákveðin kúnst að þjálfa góðan veiðihund þeir þurfa að vera hlýðnir rólegir kunna að leita að bráð og koma með hana til veiðimannsins án þess að skemma hana

í prófinu á sjö hunda hann notast við flautu til að segja þeim til verka í veiði

sumar í kortunum það er frakkar urðu í dag heimsmeistarar í knattspyrnu í annað sinn þegar þeir sigruðu Króatíu í Moskvu með fjórum mörkum gegn tveimur frakkar í Reykjavík voru að vonum kátir að leik loknum yfirlæknir á Vogi segir unglinga í harðri neyslu hafa orðið í vor var áveðið að taka ekki við unglingum á Vogi en þar sem stjórnvöld hafa ekki fundið annað úrræði Alþýðusamband Íslands hefur áhyggjur af stöðu fólks í húsnæði á vegum vinnuveitenda starfsfólk geti veigrað sér við

að kvarta undan slæmum aðbúnaði eða kjörum af ótta við að missa húsnæðið þúsundir mótmælenda söfnuðust saman í miðborg Helsinki í dag með skilaboð til

forseta Rússlands og Bandaríkjanna sem hittast þar á morgun viðamiklar öryggisráðstafanir hafa verið gerðar vegna fundarins góður veiðihundur getur bæði einfaldað og aukið ánægju

segir prófstjóri í prófun veiðihunda hundarnir þreyttu próf við Þjórsá í dag þá er þessu lokið hjá okkur í bili næst eru það íþróttir og veður og svo tíufréttir í útvarpi síðar í kvöld takk fyrir samfylgdina um helgina